Budaya Kanada so na nai negara ndia ala pake dede'ak dua ala pake dede'a inggris ma dede'a Prancis. Ma nai negara ndia adil, bo ma ala lakahuluk lameda basa hatoli la ndia te samala, esa ta lena neme esa mai fa, boe ma hapu sila fain esa ala rayakan a ndia te sila negara na fain ndia nai bula ka hitu fai ka esa na.